Langngər da lii sontam langngər dɨjiimən, langngər da dɨjiimən n'buui a murii, naai tən taai n'dɨjiim, langngər da jiiyən kuma gən dan do mən nəngnga swiyer gərən, fəlla biiyu berə tən kʊ, gən langngər dən taʊ kani təssʊ mən nəngnga swiyer gərən, langngər dande n'biiya murii, langngar dande naai tən taai, rə gʊn chii wi, langngər jiiya liibən, jiiya dəg ki mən nuii lamang ka gangngi, barkan langngər dən taai tən naai a biiya muriiyən, bənggə mən nuii ləmmang ka gəng gəre bəra ki kamənə langngər ki, me rə dagi langngər də ba suməna də mən ka muriiyən, bərkə tagi tagi langte, nən məssa jii, mənni dande, n'buu buu ni gəre, wa mura dʊgʊm, langngər da dɨjiim bii gəre wa mura dʊgʊm, yɨgii bən dɨgii a mura abu nan mo mən məssawʊn langngər da dɨjiimən bii bii gəre, bəra rə wʊllai, gai wʊ mən kawi n'dɨjiim, <noise> naai wʊ dɨjii, n'taai wʊ dɨjii. Chətətta miyʊ nən bəngga kwangngi mwamiyan jiiyu dɨjiimu bəngge kʊ nyangkʊ kamən nuii bwiləmri n'sʊwe mo me kən fʊm langngər da dɨjiimən nyəng ka daʊtən gərəng, bərkə me rə dagi langngər də bən nuii ləmmang ka gəng, n'guggo n'sʊwe mo ka mənə dagi langugər a suməna dande, kuma me rə dagi langngər də mən nuiirə ləmang a suməna langngər da dɨjiimən, <noise> bəra rə wʊllai, bəng kə <noise> n'jii bii bii gəri, bənggə mən farə langngər da dɨjiimən, nyanghi, məhai, kamən farə mo nyəngkə mən farə langngər da dɨjiimən gərəng, bətəm ba miyəm a yullo rə faʊtang a langngər da dɨjiimən, nan ba jiima a sʊ langngər da dɨjiimən nyəngka daʊtən gərəng, bəngko langngər dəu tee mʊ tən nee mʊ a bɨn gərən a yullo bən jiiya yʊti, me bən yɨgii yʊwe wa bandʊwa tagi langte nən yɨgii nən mii chəmmər, nən nəbbən chəmmər ki nən yʊwe gəre, bərkə jiiya dək kin sʊwe mo tagi langtə nən mər chəmmər ka nən yʊwe gəri, dəggəna kantə ki, mən mər chəmmər, kən nəngnga wʊ kerrang gəre, nyəngkən mər chəmmər na nəngnga wʊ keerang gərə na məssa langandan. A nəngnga da nəbbən chəmmən kən nyawʊ dan langngərəng mənni langngər da dɨjiimən, langngər da naai tən taai yən n'ne bə chəmmər, n'ne be gujii, n'jiiya niya date, a natin me gujii nəngngatən, wʊ bən sʊwe mo kən juwii, ki mən far mo mən dəmən langngər da barwatən kʊ ki, bən dɨgiiya kante kən məssa we, kəmən məssa we, kəmən massawu ka man sʊ langngar da laan a nəbba laamən ke, bən dɨga kante ki kən məssawe, məni kantə taitə bən nəngnga wi, me bən nəngnga mur nətte, mən nənnga nən wʊllai, mən mər chəmmər ki kən nənnga wʊ gəre, mənni jii wai wʊn nya nətti, a daati rə wʊn mər chəmməri, me bən nəngnga yʊtə gəre, bənggə mən nuii ləmmang ka langngər da dɨjiimən, ko le ko na bən dɨga ləkən merə dagi langngər də bən sʊwe mo ləmmi mənən a suməna dan de.